اكيد وظيفة ما احبه وبراتب عالي لان بحياتنا هاي المال هو كلشي المال هو يعمل الحياة المال هو يصيغلك حياتك هويوصلك للي تغيدو انته المال صاغ عصب للحياة ف يعني وظيفة احبه وراتب منخفض ومامرتاح بيها وما اوفر الشي اللي اغيدو ما افضل